Miin kam walaa pinndi, ndi mi miilanta koo- koo ɗee noone gonɗe to njaraynga ndiyam. Pinndiiji kam e ɗon ɗuuɗɗi, ammaa miin kam, walaa wonndi pinndi ndi mi miilata, yahday e koo ɗume, e koo ndeye noonere nde njaraynga ndiyam.